اللعبة اللي بحب العبها لوحدي لعبة حل الالغاز لما اكون قاعدة لوحدي كده احب اقعد وافكر واحل الالغاز واحب افنن يعني دي اللعبة اللي احب العبها لوحدي صراحة او ممكن العب اي لعبة على الموبايل تكون لعبة سابواي مثلا او اي لعبة يعني لعبة طبخ.